Allor <hesitation> 'a matin t'aggia dicere 'a verità, sicurament 'a colazione preferita mia, foss semp 'e biscott cu 'o latt. Chest è poc ma sicuro. <hesitation> Però ci sono tanti momenti ca t' ven 'a cos che 'a cagnà ogni tanto, mi piace a ji dint 'o bar, m' piace 'a fa colazione 'o bar a mangià 'a brioche preferita mia, che sicuramente è 'a brioche cu 'e gocc, cu nu bello cappuccin vicin, oppure logicament m'piacess 'a fa pur 'na bella colazion sana, cu biscott, 'na bella spremuta d'arancia. <hesitation> Tengo varie varie cose ca m' piaceno, però sicuramente in assoluto 'a colazione preferita mia resta p' semp, come fin da bambina, 'e biscott cu 'na tazz 'e latt avvicin.